Karazagna biby madinika de maro: kongogna aomby, kongogna lambo, hao mintina, hao fosy, singôtrotra, parasy, visika, lalitry, moko, tintely, fanenitra, ampanga, angidigny, ankongogno maimbo.